Laha boaty boribory! Alainao, <noise> apetraky amin'ny vatany eo gny fipetahany da i maragnitsy famoha igny apetaky amin'ny lohany. <noise> Ahodiky, da m igny gny mamoha gny lohany da misokatsy. Fa laha boaty lavalava! Da misy mao zao fa mipetraky agnaminy eo, am boaty igny eo gny famoa azy da alianao i da atosokinao da manome lavaky. Lafa misy lavaky igny am zay da igny gny isitoma azy igny famoha azy igny avao; da mihamisokatsy maro i lavaky igny da misokatsy gny boaty.